sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um heimsókn íslensku

á Snæfellsnes heyrum af íslenskum

og fáum um skatta ég heiti Sævar og nú verða sagðar í síðustu viku fóru forsetahjónin Guðni t h

opinbera heimsókn á Snæfellsnes þar heimsóttu þau nokkra bæi og spjölluðu við fólk þau fengu innsýn í daglegt líf í Snæfellsbæ og heimsóttu vinnustaði og skóla í Grunnskóla Snæfellsbæjar á Hellissandi fengu þau góðar móttökur og krakkarnir í yngstu bekkjum skólans sungu fyrir þau

finnur að hér er skapa öflugt samfélag maður finnur hugsa svo hlýtt til Snæfellsness fyrsta skipti sem ég kom til Íslands fyrir meira en tuttugu árum við Guðni fórum bara beint hingað frá Keflavík þá reyndar er Snæfellsnes

yfirleitt fyrsti staður á Íslandi sem ég heimsótti ég er sérstaklega ánægð að vera hér í dag og

ég segði það bara af því að við erum hérna auðvitað vildi ég sýna

Íslands og fór með hana hingað vestur á Snæfellsnes þá hvernig voru forsetahjónin skemmtileg talaðirðu eitthvað við þau já smá hafið þið áður séð

ég hef séð hann í sjónvarpinu hlauparinn Elín Edda Sigurðardóttir hljóp um þarseinustu helgi

í Þýskalandi og náði næstbesta tíma sem íslensk kona hefur náð í maraþoni hún hljóp maraþon í fyrsta sinn fyrr

á þessu ári Elín Edda keppir fyrir ÍR og varð í þrítugasta og þriðja sæti í hlaupinu í Frankfurt á tveimur klukkutímum fjörutíu og fjórum mínútum og fjörutíu og átta sekúndum og bætti sinn besta árangur um meira en fjórar mínútur á enn besta tímann sem er tveir klukkutímar þrjátíu og fimm mínútur og fimmtán sekúndur það met var sett í Berlín árið nítján hundruð níutíu og níu

Elínar Eddu tæknin getur létt fólki lífið og stundum sporin í Japan á dögunum fóru lítil vélmenni í ferðalag fyrir hönd fyrirtækisins sem býr þau til fimmtíu japönsk

RoBoHon vélmenni útbúin gervigreind komu saman í borginni þau voru send af fyrirtækinu sem framleiðir þau til þess að kanna hvort vélmenni geti hjálpað til í ferðamennsku framtíðar

þá geti ferðamenn skoðað afskekkt svæði án þess að þurfa ferðast langar leiðir til þess vélmennin stilltu sér upp á völdum stöðum í borginni og myndefni frá þeim var streymt í beinni útsendingu til eigenda þeirra þau fóru svo á fund borgarstjóra sem sagði að það hefði verið söguleg stund fyrir borgina að taka á móti svona vélmennum þau svöruðu með því að dansa allir á

Íslandi sem hafa visst miklar tekjur greiða skatt af launum sínum

borgum líka virðisaukaskatt þegar við kaupum eitthvað úti í búð en hvað er skattur nákvæmlega við ætlum að fræðast nánar um það í

hefurðu einhvern tímann velt því fyrir þér hver borgar fyrir skólann þinn eða vegina og sjúkrahúsin stutta svarið er þú og ég við greiðum fyrir það með því að borga skatta þegar við kaupum eitthvað fyrir hundrað krónur fara rúmar nítján krónur af því í skatt svokallaðan virðisaukaskatt þegar við fáum greidd laun fer hluti af þeim í að borga svokallaðan tekjuskatt peningarnir sem yfirvöld fá í gegnum skattana eru svo nýttir í að borga fyrir sjúkrahúsin göturnar

göturnar skólana lögregluna og slökkviliðið svo eitthvað sé nefnt í fjörunni við Voga á Vatnsleysuströnd sást minkur á ferli innan um þang og grjót líklegast í